Antimbe de antimbaa mmúuf, wembe biyaana antimbaa mmúuf. Uu mmada meesi fléey, hanu jjóodi, ndu umeese, sogo unan meese ngi hal faŋ ma. Fo ujóoda a hi fléey, uu mmada guuŋ habe ugee nan jóodi titi ma dúniyaa ma gíni, we, wee mmada gitile.